Okei lo disaia sait e sori, giro paliu nak xus pana sait ina lasinuk mani lo lui ina liang lui ina liang malan soxa ta mari nuga lasinuk lo benk ah ariat lo sait ina mani gi malo siva givexa tokon mani gi sang lo siva sumem gima gi lok eiaxlax xara me pasi elaxlax egi siak sumem tui elleman lo siva xula namem lo siva sa ina tuman tuman mani gi ima xari o nak pisangen tang pana liang gi ma xari liang gima xari namem tul lo giva memsa sinuk tuman vexa tokon saxai elaxlax gi siak siak siak ima saik sumem gavex namem xas mem xalapa ngma gisgisemem pasa pari tang mani e mem lukauti mem pana lo siva a auneng gan tang igai ang ga ima ga tapunuk sugig xula tang nonos ina tang mani gima o ta liary gima lo ta liu lavu ina liang gi siak lo siva sumem tui gavex nomem xas mem xe taxtex mem aisok aisok mem tokoni tang tang emem inang mema benk vexa tokon sakai ot suri rik siakrik xus ina muk suxa tang otang enuk vokasa hgi tang otang egi sang aisoki tang mani vo aisoki tang liang gi sang e nuk lax a laminang avex mem sinuk tuman mem xe taxtex xas mem gisgis emem taxuni ta liang ina lukauti xamem gamli o au uvuli xamem gemli ina ngan giro